إي طبعًا جزيرة بروحي أفظل بروحي، لأني أتعامل مع الوحدة، أسهل ما من مواجهة عدوي طول الوقت، ويمكن لو جلست مع عدوي يتحول صديقي.